Cuandi l'ai capì che la la coza a girava mal l'ai cumincià a stüdié ën po dë pi perché la fin dë l'ani al era ën camin che arivava e i eru sut a la suficiensa, pöi l'ai co avü ën po dë furtün-a perché i cumpagn d'banch al an pasame cuai compiti e cuindi ël prufesur al e pa ëncurzuzne e për ezempi al an pasame ün problema, la sulüsiun d'ën problema